في الحقيقة أتا أقدر على التحدث والفهم بعدة لغات، منها العربية بكل لهجاتها مثل الحجازية والنجدية والإنجليزية والفرنسية أيضًا بالإضافة إلى ذلك أقدر أساعدك في بعض اللغات الأخرى حسب الحاجة، مثل الأسبانية والإيطالية.